في يوم من الأيام كان في شبح يخاف من الظلام واجد باهي، كان يتجول طوال النهار في الأماكن المهجورة، لكن أول ما يحل عليه الليل يختفي- <hesitation> يختفي الزوايا بس في يوم جام قرر إنه يواجه خوفه، اكتشف إنه مو كل شي يسبب الخوف، قرر يطلع حتى في الظلام. <laughs> <noise>